Me pahi que la pregunta esta resbala... Comu amus a sel sociedá en sin tenel educancia? Si no ai repestu alas muestras pressonas no dessisti una sociedá en condicionis. Se puei llamal un bandu de genti peru no se le puei izil sociedá. Sociedá es, comu izía l'otru, veleí, un contratu social, nel que las pressonas mos quitamus de hazel lo que mos vien siempri en gana pa poel aconllegal.